Karaza sindrisakafo fantako: <hesitation> tarta na io zany tarte au pomme refa tarte reny zany, da flan, yaourta, <hesitation> salade de fruits da <hesitation> ino, gateau da glasy.